أفضل ان تكون عندي المقدرة انه لأ انه انا انتقل فوري مش هقرأ العقول عشان لو قرأت العقول مش هستفاد حاجة، بل بالعكس انا ممكن ازود على نفسي حمل، وازود على نفسي حاجة تضايقني فانه انا اتنقل في اي مكان هوفر في الوقت، وفي المساحة، وفي لحظات كثيرة ممكن تضيع ووقت ممكن يضيع في السفر. هسافر في اي لحظة تعجبني.